शंका शबदके बारेमें याद करति की मनमे नाइ मजा बिचार केल ऐता, गलत <noise> बात सुँच्ना, गलत काम करना कहिके <hesitation> सोंच अइना, गलत नजर ति दिखना, आरवाप लगैना, गलत गलत केल बिचार ऐना । सब गलत हुइ हें <noise> बेकामके हुइ हें जैसन बिचार मनमे ऐता । काहिक की शंका नाइ मजा चिझ हे । हमरे कुइ मजा काम करत हे तब फेर हमरे बाहिरति देखके वहका उप्पर शंका करति जौन नाइ मजा चिझ हे उहि मारे शंका गलत बात हे ।